باش تمسح الحوض و المرحاض م- مسدود، أول حاجة جيب إسفنجه معاها فرشاة و بعدها دير شويا ماء مع شويا غسول أواني، حط في الحوض هذاك <hesitation> حك مليح، كب شويا ماء و زيد عليها شويا رغوه و هي فضت.